Kuq sa tahassiq periselt minkagagiq häste nakkama saiaq ja minkastki üle saiaq, sis tulõ kimmähe jäiäq hindä <hesitation> manoq kimmäs ja tetäq tuud, midä sa arvat, et om kõgõ õigõmb.